Bi bae bi isa bi ini bi irón Esaghasa Bi enighisa bi enigha-bi-ini Ekú Eku na jid Eku na bi ibae Eku na bi isa Eku na bi iro̅n Kpe bi ini Eku na bi iro̅n Eku na bi isagha bi isa kpe ófor Ba ófor na jid Ba ófor na bi ibae Ba ófor na bi isá Ba ófor na bi iron Ba ófor na bi ini Ba ofor na bi iron Ba ófor na bi ini Ba ófor na bi irón Ba ófor na esam Esam njim jid Esam njim ebae Esam njim esa Esam njim eron Njim eni Esam njim eron̄ Esam njim esaghasa Esam njim enighi bi sa Esam njim enigha bi ini Esam njim e